Мурғхои хонагӣ метавонанд соҳиби худро шиносанд ва ҳатто нисбат ба ӯ эҳсоси меҳр ва пайванд дошта бошанд. Ин паррандаҳо хеле зирак ҳастанд ва метавонанд овоз ва ҳатто чеҳраи одамро фарқ кунанд. Мурғхо одатан вақте, ки соҳиби худро мебинанд, ба ӯ меоянд ва баъзан вақт бо овози ором ва ҳаракатҳои махсуси худ пайвандашонро нишон медиҳанд.